אנה לאג׳אזא לי כנפרח ביהא בזאף היא להילולה ח׳וסוסא דיאל סידי בוחאיים ו לא לחאיא כנמשי מעא לעאילה נדוק לקעכ נשעל לשמעא ו נטלוב לבראכא לג׳ו כיכּון פיה לפרח פיה נִיַה כּי יתלקאו לנאס לי משאפו בעדִיַאתהום מן עאם לעאם כּתחס בראסכ ווסט נאסכ כל ואחד כּדאִיר לאוכ׳ר ו לרִיחָה דיאל לב׳חור ו לחנא כּתכמל צורָה זכּריאת מכתנְסאש.